अगर में अपने बेटे से बाइक सिखाता ना तो पहले तो उसे हैंडल सिखाऊंगा घूमाना। और फिर उसके बाद गियर चालाक सिखाऊंगा बस।